waaw weer bi moom bu dee weeru sule am nañ fanweeri fan ak juróom-ñeent. Weeru sule am na fanwe <hesitation> waaw am na fanweeri fan ak juróom-ñaar. Léegi dangay saña. Bés bu set dangay génne fifty dalasi nga dem jëndi njëy. Loolu weer bi ñaata fan la? Ñaata la? Waaw weer bi, bu nekkee weeru sule la fanweeri fan ak juróom-ñeent, dinaa si dem jëndi reer bi thousand dalasi. oom laa dee expend ci reer bi. Moom laa de jënde njëy.